गिलहरियां सर्दियन के लिए भोजन इकठा करेल जाएच्छे और घोषला बनाओल जाएच्छे। उ आपन सरीर के तप्मान के नियंतरन के खातिर मोटा कोट भी उगाओल जाएच्छे। गिलहरी वसंत और गर्मी में जादा भोजन इकठा करेल जाएच्छे। और उ सब आपन घोषला के आसपास के छेतर में मीटी के अंदर दबाद रेल जाएच्छे। जब थंड़ी के मौसम आल जाएच्छे तब गिलहरी उ सब भोजन के खोज खोज के खाल जाएच्छे।